am spainish ni ko Spain ɗo mari nyamdu sosai hamɓe ma nyamdu maɓɓe ɓe ɗon nyama malori, ɓe ɗon nyama kusel, ɓe ɗon nyama liɗɗi, ɓe ɗon nyama flour, ɓe ɗon nyama irin bana curry, tattase, tumatir, albasa. Amma nyamdu ɓe andiri ɓe be mai ni sosai wo'di nyamdu ɓe viyata ta'pas be yare maɓɓe, ɗiɗi bo wo'di nyamdu ɓe viyata pe'la hanjum ma be yare maɓɓe nyamdu mai ɓe watta, nyamdu al'ada maɓɓe un sai wo'di fe're bo jamon.